Endi bu ba'zi hollarda xarxil bo'lishi mumkin lekin men erta turishga ko'proq odatlandim sababi ishim ham erta boshlanadi va samaradorligim ham yuqori bo'ladi.